<hesitation> Koa fa misy liny misy loaka zen̈y amin'ny amin'ny ino ma izy ty amin'ny riba <hesitation> fan̈apen̈ana izy in̈y zen̈y tsy maintsy mangala siman fo bàka. Aviô zen̈y atao iô zen̈y alalotro iô tampin̈a edy i loaka in̈y abôkaiô.